Hringbraut byrjaði sem lítið grasrótarverkefni fyrir erlenda listamenn sem vildu haska sér völl á Íslandi tveimur árum síðar stendur stofan fyrir tugum sýninga á hverju ári leigir út vinnustofur og stendur fyrir

allt saman í sjálfboðavinnu við litum í allt saman í sjálfboðavinnu við litum í

er ekki rekin í ágóðaskyni starfsemin er fjármögnuð með útleigu á

er jafnan knappur jafnan tvær vikur og skipta sýningar og aðrir viðburðir tugum á hverju ári en ég tók svona mikið myndir af borginni

að labba en það var ekki

var ég duglegur bara lengi

að sýna hér og finna leið til að mína leið ekki svona með fyrirtæki ég er mikið að vinna heima og prenta heima og búa til hluti heima svona

að lokum myndirnar á svona meira efni þetta lýtur út eins

til dæmis svona mold er mold og veggur er veggur það er engin mynd á veggnum eða mynd á mold

er ég búin að ramma myndirnar beinn kontakt

samband við myndina sem er

ekki lengur mynd sem er næstum því sannleikurinn sem er komin hér í

átta franskra listamanna

lýtur út eins og